إذا تحب السكر وايد و <hesitation> وتبي تأكل صحي حاول تبدأ الحلويات بشي طبيعي مثل الفواكه أو التمر، جلل الكمية شوي شوي بدل ما تجطع مرة وحدة عشان <hesitation> ما تحس بالحرمان، جرب وصفات صحية للحلويات إستخدم عسل أو بدائل طبيعية، والأهم إشرب وايد ماي لأنه يجلل لإستهدافك للسكر خلك واعي تشنو تأكل طول اليوم.